دا کال د نورو کلونو په څېر ډیر ژر تیر شو خو د ځان سره یې موږ ته لوی درس پریېښود. دې کال کې نړۍ د ټکنالوژوۍ او ساینس په برخه کې ډیر لاسته راوړنی درلود، په دې کال کې ما داسې تجربې او زده‌کړې ترلاسه کړې چې پخوا مې نه درلود.